ईरान एक अइसन देश हवे जहाँ मुसलमान धर्म के बहुलता बा। एही नाते ईरान <noise> के एक मुसलमान देश मानल जाला। <noise> इहाँ के संस्कृति प्रभावशाली संस्कृति में से एक हवे। ईरान में बहुत पुरान कला के विरासत मौजूद बा। जेमे साहित्य, संगीत, नृत्य, वास्तुकला, चित्रकला, बुनाई, मिट्टी के बरतन, कढ़ाई और पत्थर के कारीगरी शामिल बा। ईरान एक बहुजातीय राष्ट्र हवे, लेकिन इहाँ हर जाति समूह के बहुत सम्मान कइल जाला। ओकरे साथ-साथ हर जाति के संस्कृति के भी बहुत सम्मान कइल जाला।